Sembra fabbricæ à pòsta. Quande ti veddi 'na crava ch'a sarrampiña ti dixe ma comme fa? Mi ò visto ascì de crave che montan in scî erboi pe mangiâse e feugge, fan son incredibbili